Akoña balama uyabol bu niyang aw béŋéés bémiir té buyégéhol busését té akoña ajajak té akoña ajagut té akoña ujuhé amara guléhi té akoña ajut amara guléhi té éni uŋanlool bu yaŋi té imbi uju abuña gubajahi gutihi sin gunini baré gucé buguto jijuhé jilakohor simiit guñéén néni ajoow añuho nagani éjiko écé; gucé buguto aw béñéril nurok gukoña guñuhoha tan lét gukoña guñuhoha; gucé buguto ujuhé gubaj sijiko surubo nang gucé gujuhé gubaj éjiko yanuur gucé buguto nuñéér nuloob umé lét akoña añuhoha nujuhé uyabol ubang hol yaŋi nakaan akoña ajoga guñéén gurubo; gucé buguto gawooy nak guñéér béyab akoña baan akoña lét gawooy akoña buyégét; akoña buyégét sin gatopotoor amañéén.